Eh eh toh hyi Va hyi tsighimun muna ʒha wiyi ta ʒhewalaya gma mi bu ʒha ghi Layi Vina ghuma, ah yau ʒhahuyiyi ghi Layi vinaghuma, ah yan ʒhayiyi ghi Layivinaghuma mun ta ba bu man khin ban buja yan ghi khiyi ɗi kummani hyi Vurɗi mun khin cani ghi C’ivagan khin cani can ba muna Umma muna khiyusi hyi Vinahyin ltharayena ghi cabu ʒha ma har nunu har Suwa mun ɗi bughi ƙamani muna ʒha kwanʒakwayu mun mun Sirʒakwi ba muna ʒhau ɗin Wulthan Subu ghi vurɗi ya fuɗɗi ba bu kwa kuʒa vinaghima, ba bu ma kwa umma khin cani. Ghan we e Sirz’akwai hyi Vinahyin bu ghi khiyi daga kwi ban khin mani, gha we ga ghi ndaka falusu muna kuʒa piyataso can ba muna umma gadari khin ca ni hyi Sir, hyi Vinahyun bu ʒhuni muna kuʒa piyatina, Vinahyin bu ʒhumi muna muna ta Vinahyikhin khib yeni bu ghu Layiya, ca bu ʒha ma ghi laya ma Wulthin wulthan kwa <hesitation> bugusu, ghan we ghani ma Vinaghum a ndaka ɓayan kayana ma hala jarhyin bu ma ndaka gyicusi, ma ta Vinahyi khin cani ɗi ƙanni bu wu ʒhi wi ya ʒhu Sirʒakwai wa ʒha Sirʒakwai yani bu ghi Layi be’e.